Bueno jun ñanutumen naminda bichoko'a nanchen nagui nindajen niyin njí, nguio nutio ndio ju yana teche di'ó, di'ó na endian nataka henna me'en nda'a, nda'á tenun nda'á itu nda'á kuichi o nda'á tundavii, kuia ndio nguenon ñee nedengue ujun untido ihá namen ujun nda'a ikuario ajen nayee yuchidete xhimen nde undido ña'a teku kunvido xhidió inka ja jano ujun inchido ihó, luluka chenta vixhoko tudió nguntido nian ndiko ñe'e yani me'e.